Ewó yìná bɔkɔn gèlé kìyé lé kíbèkí bò lá àmásá íbé bákú dú bɔkɔn kùwéyí kùyélé mbé yìlé ibé íbó lá àmásá dé kìzúkí bɔwúgù ná kó dá ngɔ shi bɔkwɔ kúyè lé kùbé kùbé kùyé ɔgò zù àzégù àtàléwù wú kùyé ngɔ éwò àmàsà míló ámásá éwó mó ámásá ényi íkámà ríbá kíyá gí úkpó mbéwomú kúdú kòle lé mbà kíyí ízófi ré lá mbémbé òzùwù nyí ìgì, ɛwòyì ná bɔkó ùkpó àté ɔzù àkɔ wúlé ùkpó tó amasa inyi kikókíkó kì bɔyì kà má igbè réshi yimò ɛkèyì kí táyí mù kóyá té tòn kiyá gì ìmí mà màsá gì kámà lòmi réshímí ámásá ɛwó yí na kálá mi kùdú lá mifilùmá nyá nyɔ káshímí àmàsà ɛwo nyi na òzùwù dàmà bɔkwɔ ɛshi nyɔ na ɛmi wõ egbo yírá kikɔ kikɔ ka ɔyɔ fulu ámásá biri ká lé té égbó iyé eshishi kà lé sá yí lèwó edùmá lé shinyɔ èkyóɔ mũ kùyé kɔ gú ékó wá gbá nú má là ɛmé úbésè lá ɛkó mbá kífù lá ùbɔ nó mù gú wé èpú